Tang, suɗa, makir, fwar thfu, kwa, murfa, chisu, umtha, kuma, kum ka tangi, kumnya suɗa, kumnya makir, kum nya fwar, kum nya thfu, kumnya kwa, kumnya murfa, kum nya thisu, kumnya lintha, surkumari, surkumar ka pal, sirkumar ka suɗa, sur kumar ka makir, sur kumar ka fwar, sur kumari ka tufu, surkumari ka kwa, surkumari ka murfa, surkumari ka chisu, surkumari ka umtha, maku mari, makumari ka pal, makumari ka suɗa, makumari ka maƙi, makumari ka fwar, makumari ka tufu, makumari ka kwa, makumari ka murfa, makumari ka chisu, makumari ka umtha, fwarkumari, fwarkumari ka tang, fwat kumari ka suɗa, fwarkumari ka makir, fwarkumari ka fwar, fwarkumari ka tufu, fwarkumari fwarkumari ka chisu, fwarkumari ka umtha, tufkumari. Tufkumari ka tang, tufkumari ka suɗa, tufkumari ka makir, tufkumari ka fwar, tufkumari ka tufu, tufkumari ka kwa, tufkumari ka murfa, tufkumari ka chisu, tufkumari ka umtha, kwakumari, kwakumari ka tang, kwakumari ka suɗa, kwakumari ka makir, kwaku mari ka fwar, kwakumari ka tufu, kwa kumari ka kwa. Kwakumar ka murfa, kwakumar ka chisu, kwakumar ka umtha, murfikumari mari, murfikumari ka tang, murfikumari ka suɗa, murfukumai ka makir, murfukumari ka fwar, murfukumari ka tufu, murfukumari ka kwa, murfukumari ka murfa, murfukumari ka chisu, murfukumari ka umtha chisu kumari, chisukumari ka pal, chisu kumari ka suɗa, chisu kumari ka makir, chisu kumari ke fwar, chisu kumari ke tufu, chisukumari ka kwa, chisu kumari ka murfa, chisukumari ka chisu, chisu kumari ka umtha, umthikumari, umthu kumari ka tang, umthu kumari ka suɗa, umthu kumari ka makir, umthu kumari ka fwar, umthu kumari ka tufu, umthu kumari ka kwa, umthu kumari ka murfa, umthkumari ka chisu, umthu kumari ka umtha, trupal. Arupal ka pal, arupal ka suɗa, aru pal ka makir, aru pal ƙa fwar, aru pal ka tufu, aru pal ka kwa, aru pal ka murfa, aru pal ka chisu, aru pal ka umtha, aru pal ka kuma, <hesitation> aru pal ka kum katang.